அடிப்படையில், ஒரு பாத்திரங்கழுவி அழுக்கு பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்து துவைக்கும் ஒரு ரோபோ. மனிதர்கள் பாத்திரங்களை ஏற்ற வேண்டும், சோப்பு சேர்க்க வேண்டும், சரியான சலவை சுழற்சிகளை அமைக்க வேண்டும் மற்றும் அதை இயக்க வேண்டும், ஆனால் பாத்திரங்கழுவி ஒரு முழு தொடர் செயல்பாடுகளை தானே நிறைவேற்றுகிறது. ஒரு பாத்திரங்கழுவி தண்ணீர் சேர்க்கிறது தேவையான வெப்பநிலைக்கு தண்ணீரை சூடாக்குகிறது டிடர்ஜென்ட் டிஸ்பென்சரை சரியான நேரத்தில் தானாகவே திறக்கும் பாத்திரங்களைச் சுத்தமாகப் பெற, ஸ்ப்ரே கைகள் மூலம் தண்ணீரைச் சுடுகிறது அழுக்கு நீரை வெளியேற்றுகிறது பாத்திரங்களை துவைக்க அதிக தண்ணீர் தெளிக்கிறது அடிப்படையில், ஒரு பாத்திரங்கழுவி அழுக்கு பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்து துவைக்கும் ஒரு ரோபோ. மனிதர்கள் பாத்திரங்களை ஏற்ற வேண்டும், சோப்பு சேர்க்க வேண்டும், சரியான சலவை சுழற்சிகளை அமைக்க வேண்டும் மற்றும் அதை இயக்க வேண்டும், ஆனால் பாத்திரங்கழுவி ஒரு முழு தொடர் செயல்பாடுகளை தானே நிறைவேற்றுகிறது. ஒரு பாத்திரங்கழுவி தண்ணீர் சேர்க்கிறது தேவையான வெப்பநிலைக்கு தண்ணீரை சூடாக்குகிறது டிடர்ஜென்ட் டிஸ்பென்சரை சரியான நேரத்தில் தானாகவே திறக்கும் பாத்திரங்களைச் சுத்தமாகப் பெற, ஸ்ப்ரே கைகள் மூலம் தண்ணீரைச் சுடுகிறது அழுக்கு நீரை வெளியேற்றுகிறது பாத்திரங்களை துவைக்க அதிக தண்ணீர் தெளிக்கிறது